<hesitation> Raha ôhatra hoe <hesitation> tsy maintsy misafidy zaho hoe soit tsy hômagna hagniny mandraigny, na koa hoe tsy hômagna hagniny antoandro na andro aligny de le safidiko aleoko tsy hômagna hanigny mandraigny satria zaho zao efa zatra tsy hômagny hagniny mandraigny fa <hesitation> juste hoe- hoe misotro ragno fogna kaofa alohako andeha de fa ampy zaho zegny.